شوف السما كيف صافية، والهواء قاعد يلعب بشعرنا! تذكر لما كنا صغار ونلعب تحت المطر، بس الجو حار اليوم، والحر اليوم ماسك، تذكر لما رحنا البحر السنة إللي فاتت، كان الجو روعة! شوف إللي ماشي هناك شكله طالع من مكان بعيد، شوف العيال كيف يلعبون الكرة؟ تعال نلعب مع بعض، أو نشوف فيديوهات مضحكة.